Ɓurani kam ko heɓde jawdi hakke laabi ɗiɗi ko keɓmi. Sabu sa wuuri nguurndam juutɗam a alaa jawdi maa wuur nguurndam mettuɗam. Kono noon sa jogii jawdi, haysa wuuri seeɗa, sa waawi gollude ɗum woni nguuraa keddoɗa haa abada. Hay sinno tawa a nattii woode, hay sinno tawii a maayi.